Or xlaꞌnná gitsge y xkëꞌná c̲h̲u c̲h̲ixkwaꞌná tib te de mansaniya <hesitation> be lëdna i xguná boporu lo nis kon gix labioꞌw.